בֶּנְסְבַּא לִיָא כּנְצַנּ בְּלִי תְּغַיְּר הַמְּנָאח הוּוּ אַקְּבַּר מְשְקְּלָה כִּיַּאוּגְ'ה הָעָלַם לִיוּם, הַתַּغְיְּרַאת לִי כּנְעַיִשּׁוּהּוּם פִי הַמְּנָאח בְּחָאל הַחַרַארָה הַמֻּפְרַטָה וְהַפַיְדָאנַאת וְהַגָּ'פָאפ כִּתְהַדֵּד חַיַּאתְנָא כָּאמְלָה, וְכִתְאַתִּיר עַל הַמָּרוּאָד הַטִּבְעִיִּים וְהַאַמְּן הַגִּ'זָאאִי, הַדָּא שִׁי כִּיַּתְטַלַּב תְּעַאוּנ עָלַמִי וְאִגְ'רָאוּآت עַאג'לָה בַּשּׁ נְקַדְּרוּ נְחַמּוּ לַכּוּכַּב דִיָּאלְנָא לְאַג'יַאל הַקָּאדִמִין.